اه نحب نكون أسد اه على خاطر أنه هو ملك الغابة، اه وعنده القوة معناها والشموخ وكل الحيوانات في الغابة تحترمه.